Á <hesitation> waŋ ñaţ ţí umundu wí de. Ñaan pëcí ţí umundu kaloŋ wí apëjáka abá mëlilanu añaţ de, njí neţe wín. Pasëk ñaan bí nasíyën baţí pícubunk yunk dí nayeeţa nudunk. Desá ucí mënteen umundu wí dune kara uko o uko ngënko ngëtëb ngaŋ, níinţ ná ŋáaţ ací, abáţí na uţee ací. Mënwín ţí uleef dune cí mënteen kara uko o uko ací ngëtëb ngëtëb dul. Kon wul wí mëmee wuŋ kaloŋ umundu wí ngëko cí bëliyëng ngëtëb ngëtëb. Mëndiŋ këcí ţí umundu wí këjáka mëlilan këlilan áa mënkëma mëncaţ mëmbá mëlilanu kañaţ waw. Pasëk aká unú uloŋ wí këjooţan wí, wumënţ wuŋ mom dika wëţ aká unú uloŋ wí këjooţan. Wí adu caţandën ñaan ní meeyi nako fáaku asinú, aninú, aţawu, ayëţú ijooţan. Këcí dí uleemp abá wambudul ijooţan, kon ñaan yënláanţ pëbá mëlilan nul. Aká unú wí këlilan wí këka unú wí këjooţan wí, wuŋ mënţ wuŋ cíwun ţí umundu wí.